Fûuge, turoni, cûu, aguzuu, tûzoo, fôo, dissii, tûrusu, ûssu, yîssi, murdom. Murdom, saa, turoni, murdom, saa, cûu, murdom, saa, aguzuu, murdom, saa, tûzoo, murdom, saa, fôu, murdom, saa, disii, murdom, saa, tûrusu, murdom, saa, ûssu, murdom, saa, yîssi, murdom, saa, yîssi, dîgirem. Dîgirem, saa, turon, dîgirem, saa, cûu, dîgirem, saa, aguzuu, dîgirem, saa, tûzoo, dîgirem, saa, fôu, dîgirem, saa, disii, dîgirem, saa, tûrusu, dîgirem, saa, ûssu, dîgirem, saa, yîssi, murta aku. Murta, aguzuu, saa, turon, murta, aguzuu, saa, cûu, murta, aguzuu, saa, aguzuu. Murta, aguzuu, saa, tuzoo, murta, aguzuu, saa, fôu, murta, aguzuu, saa, dissi, murta, aguzuu, saa, tûrusu, murta, aguzuu, saa ûssu, murta, aguzuu, saa, yîssi, murta, tuzoo. Murta, tuzoo, saa, turoni, murta, tuzoo, saa, cûu, murta, tuzoo, saa, aguzuu, murta, tuzoo, saa, tuzoo, murta, tuzoo, saa, fôu, murta, tuzoo, saa, dissi, murta, tuzoo, saa, tûrusu, murta, tuzoo, saa, ûssu, murta, tuzoo, saa, yîssi, murta, fôu. Murta, fôu, saa, turoni, murta, fôu, saa, cûu, murta, fôu, saa, aguzuu, murta, fôu, saa, tuzoo, murta, fôu, saa, fôu, murta, fôu, saa, dissi, murta, fôu, saa, tûrusu, murta, fôu, saa, ûssu, murta, fôu, saa, yîssi, murta, dissi. Murta, dissi, saa, turon, murta, dissi, saa, cûu, murta, dissi, saa, aguzuu, murta, dissi, saa, tuzoo, murta, dissi, saa, fôu, murta, dissi, saa, dissi. Murta disii saa tûrusu, murta disii saa ûssu, murta disii saa yîisi, murta tûrusu. Murta tûrusu saa turoni, murta tûrusu saa cûu, murta tûrusu saa aguzuu, murta tûrusu saa tuzoo, murta tûrusu saa fôu, murta tûrusu saa disii, murta tûrusu saa tûrusu, murta tûrusu saa ûssu, murta tûrusu saa yîsii, murta ûssu. Murta ûssu saa turoni, murta ûssu saa cûu, murta ûssu saa aguzuu, murta ûssu saa fôu, murta ûssu saa disii, murta ûssu saa tûrusu, murta ûssu saa ûssu, murta ûssu saa yîsii, murta yîssii. Murta, yîssi, saa, turoni, murta, yîssi, saa, cûu, murta, yîsii, saa, aguzuu, murta yisii saa tuzoo, murta yisii saa fôu, murta yîsii saa disii, murta yîsii saa tûrusu, murta yîsii saa ûssu. Murta yîsii saa ussu, murta yîsii saa yîsii, kîdirii. Kîdirii ye turonii ye, kîdirii ye cûu ye, kîdirii ye aguzuu ye, kîdirii ye tuzoo ye, kîdirii ye fôu ye, kîdirii ye disii ye, kîdirii ye tûrusu, kîdirii ye ûssu ye, kîdirii ye yîsii ye, kîdirii ye murdom ye. Kîdirii ye murdom saa turon ye, kîdirii ye murdom saa cûu ye, kîdirii ye murdom saa aguzuu, kîdirii ye murdom saa tuzoo, kîdirii ye murdom saa fôu, kîdirii ye murdom saa disii, kîdirii ye murdom saa tûrusu, kîdirii ye murdom saa ussu, kîdirii ye murdom saa yîsii, kîdirii saa murdom saa yîsii, kîdirii ye dîgirem. Kîdirii ye dîgirem saa turon ye, <hesitation> kîdirii ye dîgirem saa cûu ye, kîdirii ye dîgirem saa aguzuu, kîdirii ye dîgirem saa tuzoo, kîdirii ye dîgirem saa fôu, kîdirii ye dîgirem saa disii, kîdirii ye dîgirem saa tûrusu, kîdirii ye dîgirem saa ussu, kîdirii ye dîgirem saa yisii, <hesitation> kîdirii ye murta aguzuu. Kîdirii ye murta aguzuu saa turoni ye, kîdiri ye murta aguzuu saa cûu Kîdirii ye murta aguzuu saa aguzuu ye, kîdirii ye murta aguzuu saa tuzoo ye, kîdirii ye murta aguzuu saa fôu ye, kîdirii ye murta aguzuu saa disii ye, kîdiri ye murta aguzuu saa tûrusu ye, kîdiri ye murta aguzuu saa yîsii ye, kîdiri ye murta aguzuu saa tûrusu ye, kîdiri ye murta aguzuu saa ussu ye, kîdiri ye murta aguzuu saa yîsii ye, kîdiri ye murta tuzoo ye. Kîdiri ye murta tuzoo saa turoni ye, kîdiri ye murta tuzoo saa cûu ye, kîdiri ye murta tuzoo saa aguzuu ye, kîdiri ye murta tuzoo saa tuzoo ye, kîdiri ye murta tuzoo saa fôu ye, kîdiri ye murta tuzoo saa disii ye, kîdiri ye murta tuzoo saa tûrusu ye, kîdiri ye murta tuzoo saa ussu ye, kîdiri ye murta tuzoo saa yîsii ye, kîdiri ye murta fôu. Kîdiri ye murta fôu saa turoni ye, kîdiri ye murta fôu saa cûu ye, kîdiri ye murta fôu saa aguzuu ye, kîdiri ye murta fôu saa tuzoo ye, kîdiri ye murta fôu saa fôu ye, kîdiri ye murta fôu saa disii ye, kîdiri ye murta fôu saa tûrusu ye, kîdiri ye murta fôu saa ussu ye, kîdiri ye murta fôu saa yîsii ye, kîdiri ye murta disii. Kîdiri ye murta disii saa turoni ye Kîdiri ye murta dis- disii saa cûu ye, kîdiri ye murta disii saa akuzuu ye, kîdiri ye murta disii saa tuzoo ye, kîdiri ye murta disii saa fôu ye, kîdiri ye murta kîdiri ye murta disii saa disii ye, kîdiri ye murta disii saa tûrusu ye, kîdiri ye murta disii saa ussu ye, kîdiri ye murta disii saa yîsii ye, kîdiri ye murta tûrusu. Kîdiri ye murtaa tûrusu saa turon ye, kîdiri ye murta tûrusu saa cûu ye, kîdiri ye murta tûrusu saa akuzuu ye, kîdiri ye murta tûrusu saa tuzoo ye, kîdiri ye murta tûrusu saa fôu ye, kîdiri ye murta tûrusu saa disii ye, kîdiri ye murta tûrusu saa ussu ye, kîdiri ye murta tûrusu saa yîsii ye, kîdiri ye murtaa ussu. Kîdiri ye murta ussu saa turoni ye, kîdiri ye murta ussu saa cûu ye, kîdiri ye murta ussu saa akuzuu ye, kîdiri ye murta ussu saa fôu ye, kîdiri ye murta ussu saa disii ye, kîdiri ye murta ussu saa tûrusu ye, kîdiri ye murta ussu saa ussu ye, kîdiri ye murtaa yîsii <hesitation> kîdiri ye murta ussu saa yîsii ye, kîdiri ye murta saa yîsii. Kîdiri ye murta yîsii saa turon ye, kîdiri ye murta yîsii saa cûu ye. Kîdiri ye murta yîsii saa akuzuu ye, kîdiri ye murtaa yîsii saa tuzoo ye, kîdiri ye murta yîsii saa fôu ye, kîdiri ye murta yîsii saa disii ye, kîdiri murta yîsii saa tûrusu ye, kîdiri ye murta yîsii saa ussu ye, kîdiri ye murta yîsii saa yîsii ye, kadara cûu ye. Kadara cûu turon ye, kadara cûu ye cûu ye, kadara cûu ye aguzuu ye, kadara cûu ye tuzoo ye, kadara cûu ye fôu ye, kadara cûu ye disii ye, kadara cûuu ye tûrusu ye, kadara cûu ye ussu ye, kadara cûu ye yîsii ye, kadara cûu murdom ye. Kadara cûu ye murdom saa turon ye, kadara cûu ye murdom saa cûu ye, kadara cûu ye murdom saa aguzuu ye, kadara cûu ye murdom saa tuzoo ye, kadara cûu ye murdom saa fôu ye, kadara cûu ye murdom saa disii ye, kadara cûu ye murdom saa tûrusu ye, kadara cûu ye murdom saa ussu ye, kadara cûu ye murdom saa yîsii ye, kadara cûu ye dîgirem ye. Kadara cûu ye dîgirem saa turon ye, kadara cûu ye dîgirem saa cûu ye, kadara cûu <hesitation> ye dîgirem saa akuzuu ye, kadara cûu ye dîgirem saa tuzoo ye, kadara cûu ye dîgirem saa fôu ye, kadara cûu ye dîgirem saa disii ye, kadara cûu ye dîgirem saaa tûrusu ye, kadara cûu ye dîgirem saa ussu ye, kadara cûu ye dîgirem saa yîsii ye, kadara cûu ye murta aguzuu ye. Kadara cûu ye murta aguzuu saa turon ye, kadara cûu ye murta aguzuu saa aguzuu ye, kadara cûu ye murta aguzuu saa tuzoo ye, kadara cûu ye murta aguzuu saa fôu ye, kadara cûu ye murta aguzuu saa disii ye, kadara cûu ye murta aguzuu saa tûrusu ye, kadara cûu ye murta aguzuu saa ussu ye, kadara cûu ye murtaa saa murtaa saa yîsii ye, kadara cûu ye murta tuzoo ye. Kadara cûu ye murta tuzoo saa turon ye, kadara cûu ye murta tuzoo saa cûu. Kadara cûu ye murta tuzoo saa aguzuu ye, kadara cûu ye murta tuzoo saa tuzoo ye, kadara cûu ye murta tuzoo saa fôu ye, kadara cûu ye murta tuzoo saa fôu ye, kadara cûu ye murta tuzoo saa disii ye, kadara cûu ye murtaa, kadara cûu ye murta tuzoo saa tûrusu ye, kadara cûu ye murta tuzoo saa ussu ye, kadara cûu ye murta tuzoo saa yîsii ye, kadara cûu ye murta fôu ye. Kadara cûu ye murta fôu saa turon ye, kadara cûu ye murta fôu saa cûu ye, kadara cûu ye murta fôu saa aguzuu ye, kadara cûu ye <hesitation> murta kadara cûu murta fôu saa tuzoo ye, kadara cûu ye murta fôu saa fôu ye, kadara cûu ye murta fôu saa disii ye, kadara cûu ye murta fôu saa tûrusu ye, kadara cûu ye murta fôu saa ussu ye, kadara cûu ye murta fôu saa yîsii ye, kadara cûu ye disii ye.